Fëmijat kish bujën më ginnastica ma pran dipendi përçë ngë se ka bujën ginnastica pë’ la ginnastica, ata ka tunden të rrin mirë, ma ka divërtiren, ka lozjën balunin, u mbanj ment kur isha i vogël çë luajëm balun gjith ditën, gjith u pomeriggiu dhi i tri fina all’ottu mbrënvenit, përçë pran na thërrisjë mëma, ejani hani e na vej‘ e hajëm e bujëm pesë orë çë rrjidhjëm si ashije, e ngë lodheshëm, nani fëmijat jan gjithë tablet, gjithë computer e ngë do dinë gjë.